Ndagira oburamu bwitu, twaguma turakura, buraguma bura bureyongyera kuguma, hakuba nimwo oruzaarira abaana, niho abantu bara barenda ngu obayambe otiine obuyambi, niho abanywani barakyendera, baramwe barafa, abandi bakurugeho, abandi baboone emirimo mbwenu obwire bw’okurebana bubure, ndagira ngu twaturakura, twaturakura oburamu bwitu tiburashemeregwa, tibukagira, tiburashemeregwa munonga.